Ñaan ţína <hesitation> inimul awará pu bukal bañaan batêb bamënţandana bukuŋ ucí ni inţanku ŋaţanku buká pëmeeyëler ngëjiko pëmeeyëlër ngëmaña, <hesitation> njí ţí uwínjí awará. Me il fok karuna jákind kë ñaan najín, ñaan najín ñaţ pëmee, ñaan najín ka- kawiţës ngëler bëliyëng tú. Apurësir pëcína bëgá bí nţari ucí bëgá buŋ fáan. <hesitation> buwará pëmeeyëlër bí bací bí, ngëjiko bukal. Pasëk ñaani meeyi buţ ní mëmpurësir pëţoona ní këpurësirun pëjá nabi naţe ná kañan kina <hesitation> kí njá ŋal kuŋ këŋabol, mëndiŋ këţoo pëŋomëna nul këkikol anamana uwín kaloŋ ní ŋalaţ pëŋom ná njí këwín nawiţe. Ţí uwínjí ñaana, <hesitation> bañaan batëb baŋalër biki ţína bunimënlër il fok dudune meeyëlër ngëjiko dune, manjá wumënţ wuŋ wará mak. Pasëk ñaani meeyi nul ní këyëlan nuŋ pëmira. Nţari nţari mënjá mawín ŋáaţ nţari wala ŋáaţ awín nínţ nţari këduka já bënim fáan fáan kankoţan bëruka cí ţí pëŋom, baŋom ţí nţari bëŋom ţí fáan kar unú. Pasëk pëŋom pënţandana puŋ we ţíjun pul budoonaţ ţoo baţalër dune alor bëmeeyëlër ngëjiko. Kom bí jákind buŋ rek ñaan <hesitation> mënkëma kënimul il fok këmee jiko wul dune ţí uwínjí. Ñaan ñaţ pëmee nak mënkëma kënim ñaan kay dunan do fere këmee jiko wul